විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා නම් ඇත්තටම <hesitation> ප්‍රධානම දේ තමයි <hesitation> සූදානම් වීම. මොකද අපි <hesitation> ගොඩාක් අය ඉන්න තැනකනේ මේ <hesitation> ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න යන්නේ. එතකොට අපිට ලැජ්ජාවට අපහසුතාවයට පත් වෙන්න බැහැනේ අපිට <hesitation> ලොකු වේදිකාවක් ඒ වගේ තැනක <hesitation> ඉතින් ඒක නිසා අපි <hesitation> සූදානම් වීම වැදගත්. ඒක අපි <hesitation> උදාහරණයක් විදියට හිතමු අපි කතාවක් පවත්වන්නයි යන්නේ කියලා. එතකොට අපිට කලින් ඒ කතාව ලියලා <hesitation> හොඳට <hesitation> ඒක ශබ්ද නඟලා <hesitation> අපි <hesitation> විශාල පිරිසක් <hesitation> ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරනවා වගේම කලින් <hesitation> අපිට ඒක <hesitation> කියලා ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට <hesitation> වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඒකට <hesitation> අපිට <hesitation> ප්‍රතිචාර ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් ඉදිරියේ කියල පෙන්නලා <hesitation> මේකේ අඩුපාඩු මොනාද <hesitation> ඒ විදියට වෙන කෙනෙක්ගෙන් අදහස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඒක කිහිප සැරයක් <hesitation> පුහුණු වීමත් අවශ්‍යයි. එතකොට අපේ <hesitation> මනසේ <hesitation> ඒ අපි <hesitation> කියන්න ඕනේ මොනාද කියන එක <hesitation> තැන්පත් වෙලා තියෙන නිසා අපි අර <hesitation> විශාල පිරිසක් දැක්කහම එන බිය <hesitation> නැති වෙනව ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> පෙර පුහුණු වීම <hesitation> ඒකට මොනාද අපි කියන්නේ <hesitation> අනිත් එක <hesitation> ඒ ප්‍රේක්ෂක පිරිස <hesitation> ඇත්තටම මොන <hesitation> වගේ පරිසර වලින් එන අයද <hesitation> මොන වගේ බුද්ධි මට්ටම් වල අයද කියන එකත් අපි <hesitation> තේරුම් අරගෙන අපේ ඉදිරිපත් කිරීම සූදානම් කර ගන්න එක <hesitation> ඉතාමත් වැදගත්.